खुसी कहेबालात सबके मनमे रहैये । जैसेकी इ ससारने जेतना प्राणीबा जेतना आदमीसब बाटे इ सब सबके मन जेतना उसब खुसी रहैये । काहेकी खुसी बिना कौनोभी आदमीनर नरहैये । खुसी होयले पर भी कओनो काम करसकैताते खुसी कहेबाला चिज अइसनबा कि आदमि खुसीके मारे सबजनके खुसी कर दिए । अगर दुखी रही तह आदमी कथि करदि दुख करदि ओइसे खुसी कहेबाला चिज आदमिसब कौन कौन समयमे होइयेत । जैसे की परहाइ लिखाइ करैतबाते तह ओकर इकजाम होइताटे तह ओकर रिजल्ट निम्न आइता पास होइता खुसी होजाइए । औसनके नोकरी नोकरीभी मतलब होजाइतबा चाहे नोकरी नाम निकालेल लोकसेवा सबने उभि खुसी बा । तह इसब कथि बा तह खुसीबा आ खुसी रहलापरभि आदमी खुसीए के मारे कौनोकाम करसकैता दुख मारेर न । तह ओहिसे खुसीके हमैनके सबजन सबजन अगर खुसी रहम तह कौनौ कामभि होसकैता आ खुसिसे आदमी कथी रहैये । तह एकदम सकरात्मक सचके रहैये । आ सकरात्मक सोच संकरातमक काम सब कर सकैता तह ओहिनसे हमैनके खुसी रहलापर सबके निमन रहैये । आ खुसी रहलासे सबेजन आ खुसी रहलासे सबैजन खुसी ही खुसी रहैये ।